mɛ a nu nɛ a vɛ so zun n'te n'de awe vɛ da wa'a ni mi mi ɛna mɛ ɲan mi n'ɛna dɔ li zu nɛ ami a vɛ so n'de a fɛnɛtri ere minina bohen ere minina